man yedani hiaga tunen ishin mara gudio yani bines affect titi binesin saa hagar mal laftin boken robet inin hingodana wolaftin danin dufinen ach kasa godana bines dibin wo laftin bonane innin gar buyoat godana ama garin sagale ira darget dubatani mabadiliko yani hali angan tunen ishia yani godan ishia yani hi affect titi mara gudda.